Ikelele zino zika zinga nsabisha neyane ntachilala in- injiskie vibaya ikelele zya, zya kungu miziki nita kumtukuza Mungu mfano mzungumzie mwise sehemu ziya starehe zino yakupela yaku ya- ya- ya- yaku michongozi zino zitafa viwe mfano kusi kukuvwi nyimbo ziya- ziya- ziyasanimba limbalia noya yata kumtukuza Mungu ya lunduki nyume na maadili ko zizoli kelele zino zinga sabisha ne mkachilala. Ikele zino zinga nsababisha nene ninda aleningo ikele ziya kumtukuza Mungu mfano mahubili ndin- ndinuvwa ngalala ningokwi amani ziyonsi ivo tuh yani